انصحو انو ياخذ معانو الكتب دائما وين ما يغوح ويحاول يقرا كل ما عندو وقت فراغ مثلا اذا عينتظر شي او اذا كان قيعد بالباص او بالتكسي يقرا بهذا الوقت الي هو بين الاشياء ويعني يطيق يقرا قبل النوم او وقت الي ما عندو شي اي